चीन विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हवे। चीन के बाइस प्रांत, पांच सौ आयात क्षेत्र, दु विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अउ चार नगर पालिका के साथ चौथा सबसे बड़का देश हवे। चीन सरकार के इंटरनेट सेंसरशिप के सख्त नीति हवे अउ एकर राजधानी बेजिंग हवे।